איך וואלט געזאגט אוי אנטשולדיגט. כ'האב ממש נישט געמיינט צו צוברעכן די גלאז. און אפשר קען איך עס באצאלן, כ'וואלט געפילט זייער שלעכט. און ווי האט איר עס געקויפט? אפשר באצאל איך פאר עס. יו אנטשולדיגט. זאל עס נאר זיין אויף שמחת.